Iyena siloqkuq narekko eloqkiq dekeng i, deqna na maega laddeq sippada biasa e. Naikia <hesitation> madeceng moi jalinan sibawataq siloqkuq riwettuku SD, siloqkuq riwettuku SMP, SMA. Biasa mopakiq siruntuq-runtuq maneng. Naikia siloqkuq riwettukku SD, deqna engka siruntuq maneng, deq diengka maqchat-chat. Nakko sibawakkuq ato siloqkuq riwettuku SMP, engka mua tasseddi ato taddua, nasabaq engkani pura botting, engka to ni majjama, engka to na deqna disseng i tega karebana. Naiyena siloqkuq wettuku SMA, engkenna makkukku e, nailori mopakiq siruntuq-runtuq. Mauni tacciceng-ciceng meni, nasabaq engka to mabela laona, engka disaliwengna Sulawesi, loka makkulia, engka to na majjama, deqna naulle siruntuqki maseddi-seddi sessesso sippada biasa e. Iyena siloqkuq makkukku e, iye mani sibawakku ato siloqku di makkulia. Engka pole Wajo, engka to pole Pangkep. <hesitation> Alenami, maega moa siloqkuq engka pole Takalar. Naikia siloqkuq esso-essoka sibawa loka makkulia sibawaka lisu iyami pole Wajo e nasibawa Pangkep. <hesitation> Narekko sibawaqkuq laing e, deqna na <hesitation> siruntuq-runtuqkiq nasabaq iyena maega manengni jama-jamanna, engka manengni urusanna, engka to ni pura botting, deq- deq- deqna ulle diganggu.